المهارة اللي كنت اتمنى لو كانت عندي هي <hesitation> الرماية وركوب الخيل هذ- خاصة ركوب الخيل أنا نشتي ن- نشتي العود ما عرفش نركب فيه من تمنيت كون جيت خيال رسمي فارس تخيلت لوكان جيت على اسم على مسمى فارس معناتها فارس تاع العود ها مش فارس تاع <hesitation> فارس تع فارس، تحية للعود تحية للعود تحية للعود لحمر وين ما كان.